थ कैपुर्को मुन्पुनयु सोहयनि नियव् बिफव मा। सोमजो लुगुसे नुख गेसो हुनयु अरो। दिमे मो तनय् मोदुद् <hesitation> हुनय्नु। थ किपुर्को मुन्पुन्गो गसो थो होन् तनय। न्गुन्तर् बिफव् लयु। भियो नुन्ग्तर् को जेपुर सोमलय् निस् खबुहुयु। जेनन्ग् पुर्नि गेसेरो नुन्ग्तन्ग् बेनय्नु। नुन्ग्तन्ग् बेनय्नि तनु अरो तिन्ग्र त पुरप् ग गुक्रो। तन्ग् तनय्नि प्रए बर्गु न खुबुहुयु। जय नुन्ग्तन्ग् नि त किपुर्नि प्रए भनि सनु। न्गुनि अरो मोजुर् <hesitation> दब्गन हुयु।